Yani bughu layi mun tau ta kwapariya gma gwamana'a dinnan ghi t’ayaghu sai jani a p’ata bawa p’a wa ta ya mbanai muna khin ithina wuna na hi layi mun taa ya bu <hesitation> ya tau ghi layi mun p’a ghidai ghi layi mmun p’a ihuna to gwamana ɗi ci cini ca walai ƙuba mandaka p’a ihuni ma khiya. tawa sa gwa ma piya cati <hesitation> zuna ghankwa wee ƙu ba ghi ndaka p’a jani ghi ndaka tawa gma na <hesitation> taghum tsagyi ti gwamana waku ithadai ghi ghu buji ghi har waku ithada mbonai wuna wu ndaka taa yau tahiyi wi mbanayu ghan ghizau bawu zhi vinahi to pu yau tahi wu ndaka p’uzi ghi wa layiyu ma lai tahi yau p’iyatin di vinaghu na hi khin canu kuba ma ndaka p’awa caba muna dau kudili wa ithadau tigha gwamani kudili wa ithadau tingha ta ampanin buma uma wana'a ta ghikin jana wuna bawu p’iyau tahiyi ghubana wa ghikin a jaana dawa muc'a wa ƙinna ya layiya. <noise> Ghan Kwadai kiri ba wu ndaka kiraa wa ndaka p'a yani bu wu ndaka di Vinawu ghi wu layayu ta umnu ya ghumunu dole sai wu kiri to amma Wa lthadi mbanai ba wu p’a yani bu wa ndaka khinau to tabu ndaka cu yani bu wu ndaka ta di layuwi har lo kuʒa p’iyatina tighu gwan ci ndaka mbunau waku taa gma yau mbani tighu ci ndaka mbuna t’u wada na suban kada Shike khin wuyan Subah Subuniya khin ca yan tayi amma ya tusu gma ya umusi ghi a ndaka bura mbanayu to wuna ndaka ndaka bura ba Kwakwa ya <noise> tahiyi wi wu ndaka tauwi'i ci ndaka ƙiyawu ci ndaka ci uuu gma tighu ndaka mbuna So ghan wakhin yau tahiyi wa wuriyu si Sai wada k’inna yani bu wu ndaka kuʒa p’iyati tahiyasi wu ndaka p’a yani bu wu ndaka ta gwamani bu mbanagu Sai wu nzauwi wa nʒu mbanai caba wu ndaka wa tabu mbanai wa Saa bu mbanai wa tsigga kwaya tighu ca mbunau wulhu gwan wu ndaka nahu Sin kai lthavi wi wu ndaka zha tighuma hi ndaka nahawu kidikidi to yani bu gyishiyakhi bee wa p’a yau mbani wa tau. ﻿Jani ga bahi alayi jaba mbiyani hi diva wa kuʒi rivun bu p'iyatina to jani pu bahi tighiya waku tigha jana rivun nu mbunaa wu ndaka taa k’urinni ma ɓakwu ta Karin ma wa pu wu ndaka p’usu tingh wakhi Jauu to din bu tingha wa khin jauudin bu wu ndaka taa p’iyatina to sai wu p’u jana bu gumuna gma Sai wu p’u yani bu wu ndaka taa bu mbanayi Sai wu nzawa waƙu nzau wu ndaka p’a yani bu wu dnaka taa.